जु इंदरधनस ची वेमे सात रंग वोन ता सात रंगा हिसाब से मै योक फूल कन के बातोल मेते ता यान ज़यादा क्वे फूल नी बाते सकूं मि पर हमा यख जन बुराँस ची बुराँसा फूल भी माथि बाटिन लाल अर सफ़ेद मूडी बाटिन वेगा पत्ता जु ची हरया छिन वेगि जु टहनी ची उ भूरी ची या जु गुलाबो फूल ची गुलाबो फूल भी यानि वन आ हमा गेंदों फूल ची ऊ पीलू वे जान, फूलू ता मै ज़्यादा रंग नई पता पर यु ता वोने ची।